Emi mepɛ akenkan yi dze, mebɛfa mara mo nwoma korabea a buukuu biara wͻakyerɛw no wͻ wiadze yi bi wͻ mu. Dɛm no, ͻbͻboa me ma neenya buukuu biara mepɛ dɛ mekan. Me nyimdzee mu so bobue, m'adzesua so bͻkͻ enyim osiandɛ mbuukuu yi nyinara sɛ me nya no wͻ faakor a, memmbrɛ nnkyin nnhwehwɛ bi dɛ mbrɛ aber biara me brɛ kyin hwehwɛ no.